Tráꞌánā ne kūtíxi kuváꞌā refri ne idi chí koo kuntoo iní ñaꞌa ñaꞌa kūtíxi tráꞌánā vi sanaoria vi dɨvɨ kolvi ntíchi ñute vi ñɨɨn kɨvi ñaꞌa kūtíxi te ña kúvaꞌa ca.